Ny lampy ndraiky edy tegna matetiky izy mande pily, de misy ampoly hely miaraka amin'azy de misy placen'ny ampoly de misy placen'ny pily i ka akao de misy raha mety ateky de atekinao alôha izy mirehitry lampy de atekinao afara izy maty le lampy.